Kwa ondoa nyama yofo kaianda kitho kichaa kimdo kwa ibarabara thamiranda. Halafu kole kuure nanii firiji kundevika ena firiji kole kura ore firiji. Kundeondoa waya, waya wa kawaida kureasha moro wafu ni wangwi kwana ni wa mkaa. Moro dumdu kundevikia mu- muchuchuma ia mkaa wia kahu, mchuma hia ena mkaa kana jikoni kundevikia nyama ia kwaighaluta ia shamboa mbohaoo mpaka yakauka mringa uya wa nyama na damu ya nyama yavayani inde- inde uma ikami waende uma luvaha ighire mringa ringa huyathoo rua kundefunya kunika ena chombo. Kira kila aghire mringa chombo kiumie kwavakwa rumbwa wa kadu kadu kwakora ichidumu kwa muda mwecha